मणिसा बा देवा बरे करु! म्हाका दिसाता ते कष्ट आनी फांव तेया वेळार फांव ते सुवातेरा असापा हांचो मेला आशिल्लो। मणिसा आ ते अद्भुत। पाडा खातीर मुलाखाती घेवाचो पडिलें कशे? मणिसा बा हाय, मझय खूब फावती मुलाखाती झालो। पण म्हाका दिसता म्हज्या हालिन्च्या प्रकल्पाना तांका खरेंच दाखयलें की हांव वाढाळी जापासलदारकी संभालपाक लायक असां। मणिसा आ परात्म पराबिना! आता पुढें तुमच्या नावें काम कितें? मणिसा बा हांव वाढल्या पांगडाचेर न्हियाळा दावरातलो आनी कन्या हाय-प्रोफाइल प्रकल्पांचीरा काम करतलो। आव्हान खातीर हांव उत्सुक आसा!